me̱ ku̱u̱ra fo̱o̱re̱l bidi, fo̱o̱ro̱ ni̱bi̱ mbiyye de̱ yeddami̱ lamshi̱ mi̱ maa bi̱li̱n a fo̱o̱re̱l bidil me̱, mi̱ nlamshi̱ mi̱ faa yo̱o̱rṵmbṵ le̱ me̱ we̱ ne̱m na mi̱. Mi̱ nlamshi̱ mi̱ faa yo̱o̱ru̱mbu̱ a bṵlle̱ me̱, a fo̱o̱re̱l- a kṵṵrake̱l fo̱o̱re̱l bidi, mi̱ lamshi̱ mi̱ faa she̱l- dangkme̱ wṵ yi̱ yang dakṵmshi na ru̱ngke̱, nyi̱ maati̱n nukun na bṵtti̱n. A kam ne̱ she̱l- dangme̱ mi̱ yang lamshi̱ e̱, lo̱ ki̱yake̱ we̱ kamshi̱n na lamki̱n faaki̱n di̱, kowanne ne̱ di̱re̱ faa nki̱yake̱ shi̱ diin a kabal she̱ na ti̱bshe̱ she̱l- dangme̱ ni̱bi̱ dakṵm she̱ nang bi̱ dure ye̱r, na bi̱ sangkum yibir wṵ ni̱bi̱ yang te̱lli̱ she̱, na lamki̱n mfaaki̱n di̱ mi̱ nlamshi̱ ti̱ng nyi̱ faam nangshi̱ a fo̱o̱re̱ le̱, a ku̱u̱rake̱l fo̱o̱re̱l bidi na mi̱ mfaa yo̱o̱rṵmbṵ na ti̱bshe̱ nṵbu̱ a tame̱ di̱, na mi̱ mmaa nyala di̱, mi̱ lanshi̱ ti̱ng be̱ nyi̱ nyi a sṵṵ fo̱o̱ro̱ nyi̱ maati̱n so̱kte̱, nyi̱ kiyertin cindi kiram na bṵtti̱n, nyi̱ ku̱rati̱n kunel nye̱ nyi̱ mmaa na bṵtti̱n e̱ di̱ nyi̱ maati̱n so̱kte̱ na nukun na bṵtti̱n. Me̱ lamshi̱ nangshi̱ a kowanne mi̱le̱. Na lamki̱n nfaaki̱n di̱ ti̱ng me̱ lamshi̱ mi̱ so̱ ti̱ng be̱e̱ nyi̱ na yi, nyi̱ na nkṵṵrati̱n na f- fo̱o̱re̱l- fo̱o̱re̱l bidi na mbṵlo̱ di̱, nyi̱ maati̱n nangshi̱ me̱ lamshi̱. To̱ wo̱ro̱ ma mfaa bu̱ti̱ ma mmaa bṵti̱ sai̱ na, sai̱ na nyaka. Na di̱re̱ mwe̱ na sṵle̱l she̱ di̱ di̱re̱ yang mwi̱i̱ maashi̱, to̱ na ma mṵ di̱ su̱le̱ di̱ sai dai diyel kowanne mi̱le̱ bi̱nnṵng ka mi̱le̱ ko̱mo̱, na mu̱ mfaa ko̱dṵ ẹ di̱ fo̱no̱ mṵ maa. Na mṵ a mmaa shi̱ da diin a kowanne mi̱le̱ di̱, mṵ mwi̱i̱ mwi̱i̱ maashi̱. Na ku̱ma mṵ yang maashi̱ diyel kowannemi̱le̱ bi̱nnṵng di̱ mṵ mwi̱i̱ mwi̱i̱ maashi̱ wo̱ro̱ mfaake̱l ko̱dṵ na di̱re̱ nwe̱ na su̱le̱l she̱ di̱ yang mwi̱i̱ maashi̱. Me̱ lamshi̱ ti̱ng na lamki̱n mfaaki̱n di̱, na mi̱ nyo̱o̱ fo̱o̱rẹ le̱, na mi̱ nyo̱o̱ fo̱o̱re̱ le̱ kṵṵra bidi le̱ me̱ di̱, mi̱ kamto̱ be̱e̱bi̱, be̱e̱bi̱l me̱ a bṵlle̱ me̱, na yo̱o̱rṵmbṵ, wṵko̱ na lamki̱n mfaaki̱n di̱, me̱ lamshi̱ ti̱ng kowanne mi̱le̱ mi yo̱o̱ti̱n fo̱o̱re̱ mi̱ kṵṵrati̱n fo̱o̱re̱l bidil me̱, na lamki̱n mfaaki̱n di̱. Na mmaa bṵ nangshi̱ di̱ di̱yel mi̱le̱ bi̱nnṵng, na mmaa bu̱ nangshi̱ di̱, diyel mi̱le̱ ko̱mo̱, na mmaa bṵ nangshi̱ di̱ a daam ti̱me̱l me̱, ka mi̱ faa mfo̱o̱re̱ diin mi̱ maa di̱, to̱ di̱re̱ mi̱ nlamshi nangshi̱ na, na di̱re̱ mfaa bṵ maashi̱ a kowanne mi̱le̱ bi̱nnṵng na di̱re̱ mmaa bṵ, a kowanne mi̱le̱ ko̱mo̱ na di̱re̱ mmaa bṵ di̱, to̱ ti̱ng di̱re̱ faa maashi̱ a daam ne she̱ a te̱ti̱me̱, wo̱ro̱ ti̱ng na lamki̱n mfaaki̱n di̱ di̱re̱ kṵṵra wo̱ro̱